Mbáá xu̱kúꞌ tsú tsíni̱gu̱ꞌ mba̱ndaꞌkoo ú eꞌni rá aan ikhaa̱ ñajuu̱n tsi̱jní. Ñúújngáá tsíni̱gu̱ꞌ eꞌnii̱ rá rá̱, ra̱kháá numuu rí namíñúꞌ, numuu rí naxúŋúú ú eꞌnii̱, xúrí rindoo̱ nagáyúu̱ ngraꞌjoo̱ guꞌguáá ra, nnda̱xo̱o̱ nando̱ꞌ mba̱xíyáa̱ rá phú rí namíñúꞌ rí chímba̱a̱, namíñúꞌ ríꞌkhuíꞌ mangaa murí nutha má xa̱bu̱ rí miꞌsmbaꞌ iñuu̱ꞌ, magoo ma̱gi̱ꞌdoo̱ nandii̱ náa̱ nandii náa̱ iñuu̱ꞌ jamí mú niꞌkhui̱ rá i̱mba̱ má ñúúꞌ nandii ma̱goo mba̱yóꞌ ikhúún, ngaa̱ xúꞌkhu̱ má rí chímba̱a̱ jamí minundii̱ꞌ xúrí naxúŋúu̱ꞌ ágúguáa̱ꞌ naxúŋúu̱ꞌ á a̱ndoo̱ mba̱xíyáa̱ má naxúŋúu̱ꞌ, murí chímba̱a̱ jayii̱ꞌ. <hesitation> xúꞌkhu̱ má tsú i̱jín-e̱jíín- i̱ji̱ñí- mangaa naxúŋúu̱ꞌ porque tságii̱n mirátsii̱nꞌ aan xúrí tsíyóo̱ꞌ ágúguii̱n nimá tsíyóꞌ mba̱ñuu̱ mangaa <hesitation> xúꞌkhu̱ má tsíꞌyóꞌ má ma̱gu̱dii̱n mangaa pero porque tsíyoo tsíꞌyóꞌ ágúguii̱n ikhaa numuu rí ríꞌkhui̱ tsú xu̱kúꞌ tsúú tsíꞌyóꞌ áñuu̱ náa̱ ríí guꞌjóꞌ.